Fish ndiọnọke se mme ufan nni ariñde abaña min siak Ikwe owu eyiede ke edem me mmo afiñ Idiọk o me mmo afiñ eti o Abasi Ikpoñ ọdiọñọ edi ami k’idem mmi manwana nididu uwem ọnyuñ afande nuk nkudde tht ke owu ndidu uwem ọdohode ete dida kisi ebi ọ ldida kisi Ikpe kaña siak kaña ñwed Abasi ọdọhọde ete ke anamde k’Isọñ anam ntra ke enyon, nyemke mkpo emi Ikudde mi ọ eka Isi ebi or mkpo emi ọdọhọde ete mkpo oro anam oh kidihe afo akpanam uto mkpo oro owu oro ọdọhọde Idihe ofo akpanam uto mkpo oro edi mme Idu emi mifanke so ami nwana ndidọho ete k’idu oro nyemke ndinam and ndiọñọke se mmo anam siak Ikwe owu eyiede ke edem me mmo afin eti afiñ Idiọk o ama ono Abasi ndibiere Ikpe.